هل تفضل ألا تكون مضطرًا للنوم أم للأكل مرة أخرى؟ ولماذا؟ بفضّل أني ما أكون مضطر للنوم، لأن النوم يضيع وقت كبير من العمر لو كنت ما أحتاج أنام، كنت بستغل كل وقتي في التعلم، العمل، والسفر والنوم يحسسك بالكسل أحيانًا، بس الأكل شي ضروري للحياة